sérfræðingahópi verður falið að koma með lausnir á húsnæðisvandanum og liðka þannig fyrir gerð kjarasamninga framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins fagnar aðkomu forsætisráðherra að málinu flest bendir til að Brexit samningur Breta og Evrópusambandsins verði samþykktur á leiðtogafundi e s b á morgun Spánverjar ætla ekki að standa í veginum eftir að samið var um framtíð launuðu duga ekki fyrir lágmarksframfærslu segir félagsfræðingur margar berjist í bökkum og glími við fátækt ævina á enda lögregla beitti táragasi gegn nærri tíu þúsund manns sem mótmæltu hækkun eldsneytisverðs í París í dag innanríkisráðherra Frakka sakar leiðtoga þjóðernissinna um að hvetja til árása á franska þingmenn senn líður að jólum og undirbúningur

aðventunnar er hafinn

var sótt í Heiðmörk í dag og jólakötturinn er kominn á stjá ásamt húsbændum sínum gott kvöld stofnaður verður sérfræðingahópur um húsnæðisvandann að frumkvæði forsætisráðherra framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins vonast til þess að forsætisráðherra beiti sér af fullum þunga við lausn vandans þörf er fyrir allt að fjögur þúsund nýjar íbúðir í Reykjavík á næsta ári samkvæmt könnun Capacent Gallup áformað er að byggja um þrettán hundruð íbúðir á næsta ári rætt hefur verið um húsnæðisskort í tengslum við

samtök atvinnulífsins segja að ein leið sé fær til að leysa húsnæðisskortinn við leysum með því að byggja meira

sem aðilar vinnumarkaðarins eru orðnir ásáttir um að er aðalatriðið í þessum kjarasamningum og stjórnvöld einnig sem eru byrjuð að beina sjónum sínum að lausn þessa vanda ég held að við þurfum að átta okkur á því að við þurfum að auka lóðaframboð og við þurfum að gera verktökum kleift að byggja íbúðir sem

eru á viðráðanlegra verði jafnvel þótt það þýði að allir þurfi að gefa eitthvað eftir af sínum ýtrustu kröfum forsætisráðherra hefur að undanförnu kallað fulltrúa sveitarfélaga og vinnumarkaðarins til fundar um kjara

það sé mjög gott að forsætisráðherra hafi boðað fund í ráðherrabústaðnum í gær þar sem umræðuefnið var var einmitt fasteignamarkaðurinn að forsætisráðherra muni beita sér af fullum þunga á komandi vikum í þessu til þess að höggva á þennan hnút sem er vel gerlegt að höggva á það er búið að boða að það verði stofnaður stofnaður sérfræðingahópur um úrlausn þessa vanda og auðvitað hafa allir aðilar þar með talin Samtök atvinnulífsins verið að vinna mjög mikið í þessum málum á undanförnum vikum og vonandi getum við kynnt þær lausnir sem allra fyrst

þjóðernissinna um að hvetja til árása á franska þingmenn það var hálfgert stríðsástand á

í París um áttatíu þúsund manns mótmæltu hækkun eldsneytisverðs með ýmsum hætti í Frakklandi í dag flestir komu saman við þar sem mótmælendur kveiktu í bílum og létu ófriðlega

franska ríkisstjórnin hækkaði álögur á eldsneyti aðallega til að bregðast við mikilli mengun frá umferð verð á dísilolíu hefur hækkað um tuttugu prósent á árinu og ekki verið hærra

hærra síðan um aldamót

mikið í hópi mótmælenda í vikunni en ofbeldið aukist ekki síst fyrir hvatningu laun þeirra lægst launuðu duga ekki fyrir lágmarksframfærslu eins og Umboðsmaður skuldara skilgreinir hana þetta segir félagsfræðingur litlar greiðslur í lífeyrissjóð valdi því svo að fólk sitji fast í fátækt ævina á enda stór hluti

í Eflingu stéttarfélagi sinnir umönnunarstörfum í heimaþjónustu á leikskólum sjúkrahúsum í fyrirlestri á vegum Eflingar í Gerðubergi í Reykjavík í dag var sjónum beint að kjörum þessa hóps og þau miðuð við það sem umboðsmaður skuldara telur að fólk eigi að

geta lifað á til skamms tíma og það eru upphæðir sem eiga að duga til skamms tíma á meðan fólk er að komast út úr fjárhagslegum

fólk má ekkert það er bara að skrimta og fólk hefur ekki einu sinni fyrir því í hundrað prósent starfi harpa bendir á að stór hluti þeirra lægst launuðu vinni hjá ríki og sveitarfélögum hún segir að væru greidd mannsæmandi laun þá þyrftu þau að duga fyrir neysluviðmiði velferðarráðuneytisins þá erum við komin sem sagt yfir fjögur hundruð þúsund þúsund fjögur hundruð og fjörutíu

ég segi hiklaust að laun þurfa að vera fimm hundruð og fimmtíu til sex hundruð þúsund upp á að fólk borgi

sína sína skatta og skyldur harpa segir að konur í hópi lágtekjufólks glími margar við fátækt alla ævi sem vinna þurfa að sjá fyrir sér sjálfum eru á þessum lágu launum þær skrimta þær geta ekki veitt sér eitt eða neitt og þær berjast í bökkum bara til

fyrir húsnæði og borða svo fyrir restina þó svo að það sé verið að leggja fjögurra

prósenta af launum þeirra í lífeyrissjóð þá er það lítil upphæð líka og þeirra bíður lágur lífeyrissjóður lág eftirlaun og þær sitja fastar ævina á enda loftslagsbreytingar gætu kostað Bandaríkin hundruð milljarða dala árlega seint á þessari öld verði ekkert

gert til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda þetta kemur fram í nýrri skýrslu sem rúmlega þrjú hundruð vísindamenn unnu fyrir Bandaríkjaþing þar er hvatt til aðgerða gegn loftslagsbreytingum strax en það sé jafnvel þegar orðið of seint þrátt fyrir að dregið yrði verulega úr útblæstri koltvísýrings og metans eigi áhrifa þess sem þegar er í andrúmsloftinu eftir að gæta árum saman áframhaldandi

geti leitt til þess að umhverfis og efnahagsleg áhrif verði óafturkræf ríkið hefur stefnt Seltjarnarnesbæ vegna kostnaðar við nýtt Læknaminjasafn húsið sem var ætlað undir safnið hefur staðið autt í átta ár bæjarstjórinn vill auglýsa það til sölu fram kom í umfjöllun Spegilsins núna í vikunni að húsið liggi undir skemmdum og að Seltjarnarnesbær hafi hætt við að nota það það ekki búið að standa autt fulllengi þetta hús jú auðvitað er aldrei gott þegar svona fallegt hús og flott hönnun

standi autt en því miður þá er bara að klára húsið

að tala um fjögur eða fimm hundruð milljónir og bærinn á þær ekki árið tvö þúsund og sjö var gerður samningur milli ríkisins bæjarins Þjóðminjasafnsins og tveggja

Læknaminjasafns í húsinu og var fyrsta skóflustunga tekin í september tvö þúsund og átta ári seinna var ljóst að byggingarkostnaður hafði verið verulega vanmetinn og bærinn taldi forsendur samningsins brostnar segir í skýrslu Ríkisendurskoðunar árið tvö þúsund og tólf sagði bærinn sig frá samningnum og lagði safnið niður mennta og menningarmálaráðuneytið hefur reynt að innheimta af bænum fé sem ríkið lagði til safnsins sjötíu og fimm milljónir en án árangurs ríki og sveitarfélag standa stál í stál en málið verður útkljáð fyrir dómstólum fyrir áramót er þetta réttmæt krafa af hálfu ríkisins nei við teljum svo ekki vera vegna þess að krafan hljóðar um að við eigum að greiða til baka vegna þess að við höfum breytt notkun á húsinu það er bara ekkert í húsinu það

erfitt að horfa upp á fyrsta

höfundaverk sitt verða skemmdum að bráð standa svona óhreyft og ekki í neinni notkun það þetta húsnæði auðvitað með tíð og tíma fer það mjög illa það er ekkert viðhald á því ekki neitt enn þá hefur ekki verið tekin ákvörðun um hvaða starfsemi verði í húsinu ætli það sé ekki bara næsta skref að við auglýsum það

sjáum hvaða áhugasömu aðilar vilji taka yfir þessa byggingu

því ætla að takast að fá samninginn samþykktan á leiðtogafundi e s b í Brussel á morgun undirbúningur hefur staðið alla vikuna fyrir fundinn á morgun en þangað koma tuttugu og átta leiðtogar og nánast það eina sem liggur fyrir fundinum þar til í dag var talið ólíklegt að drögin sem fallist var á fyrir rúmri viku yrðu samþykkt af

mætti snemma til Brussel og virðist hafa leyst deiluna við Spánverja þeir fá að semja beint við Breta um framtíð

sem hefur verið undir yfirráðum Breta lengi

gíbraltar fer því úr Evrópusambandinu ásamt Bretlandi í mars þrátt fyrir að nær allir íbúarnir þar vilji vera áfram í því fer fjarri að málið sé í höfn hjá því hún þarf að koma samningnum í gegnum breska þingið lýðræðislegi

á Norður Írlandi hefur varið minnihlutastjórn hennar

flokksþingi hans í dag gagnrýndi flokksforystan niðurstöðuna sér í lagi þegar kemur að landamærum Norður Írlands

milli Íslands og meginlands Evrópu

gæti skipt sköpum fyrir Íslendinga ef til hamfara kæmi þetta er mat forstjóra Landsnets þriðji orkupakkinn hefur verið áberandi í umræðunni að undanförnu hann kveður á um frjálsa samkeppni orkufyrirtækja þvert á landamæri aðildarríkja e s b og e s ríkisstjórnin leggur fram frumvarp um aðild að honum á Alþingi á næsta ári með lagningu sæstrengs yrði hægt að tengja

Ísland við evrópska orkumarkaðinn þessi mál voru meðal þeirra sem rædd voru á málþinginu samtal um fullveldi og þjóðaröryggi í Hörpu í gær það getur í raun þýtt heilmikið vegna þess að ef við erum í miklum vandræðum hérna innanlands til dæmis stórt eldgos eða eitthvað slíkt og mikið

séu óstarfhæfar þá gætum við hugsanlega flutt inn orku frá meginlandi Evrópu

tengdur þangað sem varasamband og það gæti skipt sköpum fyrir okkur sem þjóð heyrst hefur í umræðunni að með aðild að þriðja orkupakkanum væri Ísland að framselja fullveldið þriðji orkupakkinn er hluti af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið sem Ísland á aðild að dósent segir að með aðild að honum hafi Ísland verið ríki geta komið fram á alþjóðavettvangi

sagt hluti af fullveldinu og í því felst meðal annars að ríki geta gerst aðilar að samningum og alþjóðastofnunum það er þá hluti af fullveldinu þegar ríki gera það eru þau að nýta sér fullveldi en ekki skerða það hvers vegna heyrast þau sjónarmið að í því felist afsal á fullveldi að samþykkja þriðja orkupakkann

fullveldið sé kaka

kaka sem er hægt að sneiða niður í búta og þá bara hverfur fullveldið eins og kaka sem fer í munn fólks og bara hverfur landlæknir segir mikilvægt að opna umræðuna og kynna vel þær breytingar sem verða þegar lög um ætlað samþykki fyrir líffæragjöf taka

gildi um áramót mikilvægt sé að fleiri séu opnir fyrir því að gefa líffæri en einnig að virða það að sumir vilji það ekki allt að þrjátíu þiggja líffæri hér á landi ár hvert um hundrað manns hafa gefið líffæri hér á landi frá því líffæragjöf hófst árið nítján hundruð níutíu og þrjú og um þrjú hundruð og fimmtíu manns notið góðs af hingað til hefur þurft að skrá sérstaklega samþykki sitt fyrir

því að gefa líffæri eftir andlát þetta breytist þegar ný lög um líffæragjöf taka gildi um áramót og til verður svokallað ætlað samþykki þannig að við verðum öll sjálfkrafa líffæragjafar nema að við höfum látið vita að við viljum það ekki því sé afar mikilvægt að þeir sem vilja ekki gefa úr sér líffæri verði upplýstir og fái leiðbeiningar um hvernig þeir eigi að koma vilja

sínum á framfæri á næstu vikum verða fundir með heilbrigðisstarfsfólki um allt land þar sem þetta verður kynnt og rætt okkur finnst mikilvægt að allt heilbrigðisstarfsfólk sé vel upplýst sjúklingar

og almenningur munu leita þangað kannski eftir upplýsingum og eftir því sem fjöldi líffæragjafa eykst opnist umræðan þannig að jú hún er að vissu leyti viðkvæm en almennt

finnst okkur hún þó

vera almennari og auðveldari og aukin umræða í samfélaginu sé hvetjandi en á kynningarfundi á Akureyri kom fram að þörfin fyrir líffæri vex stöðugt óvíst sé hvort hægt verður að mæta eftirspurninni nema sem flestir Íslendingar séu reiðubúnir að gefa líffæri sín eftir andlát í dag eru um tuttugu og fimm til þrjátíu einstaklingar sem þurfa líffæraígræðslu

ári þannig að það þarf í rauninni að leita allra leiða til að stuðla að því að sem flestir Íslendingar vilji gefa líffæri sín við andlát ég tel að löggjöfin sé mikilvægur liður í því efni

gerir niðurstöður eftirlits með matvælafyrirtækjum opinberar frá og með árinu tvö þúsund tuttugu og eitt slíkt hefur verið gert í Danmörku um árabil og gefið góða raun

fyrirtækjum undir eftirliti Matvælastofnunar hefur síðan árið tvö þúsund og þrettán verið raðað í flokkana a b og c eftir niðurstöðu eftirlits þessar upplýsingar hafa hingað til ekki verið opinberar framtíð eftirlits MAST og svokallað broskarla kerfi Dana var kynnt á opnum fundi í gær já þessar upplýsingar um frammistöðu hafa bara verið hjá Matvælastofnun og svo hjá fyrirtækjunum

eftirliti en nú lítur út fyrir að það verði breyting þar á já nú er búið að boða lagabreytingar þær komu fram fyrr á þessu ári þannig að í janúar tvö þúsund tuttugu og eitt að þá á að birta niðurstöður

og þá er spurning hvort við fáum broskarla eða í hvaða formi sú birting verður og eins er mögulegt að það verði skylt að birta eftirlitsskýrslurnar sjálfar en það á alveg eftir að ákveða hvernig útfærslan verður á því broskarla kerfi hefur verið við lýði í Danmörku síðan árið tvö þúsund og eitt og gefið góða raun verslanir og veitingastaðir fá broskarla eftir því hvernig úttektir hafa komið út það mat er aðgengilegt neytendum í Danmörku er einnig kerfi fyrir hundahótel og kjötframleiðendur

gæti það orðið raunin hér á landi það er auðvitað alveg mögulegt við verðum bara að skoða það við erum

kerfi hjá bændum til dæmis með dýravelferð og annað það tók gildi fyrr á þessu ári

eftir að þróa það áfram ef áform Arnarlax um stóraukið laxeldi ganga eftir verður siglt með yfir fimmtíu gáma af laxi frá Bíldudal til meginlands Evrópu í hverri viku Bíldudalur varð í haust fastur áfangastaður í

þetta er í fyrsta sinn sem gámaflutningaskip koma vikulega við á Bíldudal enda þorp með rúmlega tvö hundruð íbúa Bíldudalur er nú áfangastaður í nýju siglingarkerfi Samskipa

að áætlunarskip Samskipa

til Evrópu siglingarnar hófust fyrir tilstilli samstarfssamnings Samskipa og Arnarlax bæði og þetta minnkar líka álagið á þjóðvegunum og þeir er nú ekki góðir leið flutningabílanna liggur til dæmis um gamla malarvegi í Gufudalssveit og áfram til Reykjavíkur og Þorlákshafnar og þar til í haust var jafnvel keyrt alla leið á Seyðisfjörð til að koma vörum í skip ef allt færi í bílum þá væru líklega tíu bílar á ferðinni fyrir okkur í dag en önnur fyrirtæki nýta sér jafnframt flutningana þennan daginn eru sendir sjö gámar frá Arnarlaxi og þrír frá öðrum fyrirtækjum Tryggvi segir að miðað sé við að gámarnir verði tíu til fimmtán á viku til að dæmið gangi upp í vetur reiknum við með því að þetta verði fjórtán til sextán gámar á viku og ef öll plön ganga eftir þá gætum við verið að fjórfalda það magn á næstu árum jólabörn í borginni tóku forskot á aðventuna í dag grýla og Leppalúði lánuðu Reykvíkingum gæludýr sitt við hátíðlega athöfn og

var fellt í Heiðmörk margir Reykvíkingar tengja upphaf aðventunnar við tendrun

á Austurvelli fyrsta sunnudag í aðventu ár hvert eins og undanfarin ár kemur tréð úr norska lundi Heiðmerkur það er þó ákveðin kúnst að fella tré af þessari stærðargráðu en Þórdís Lóa Þórhallsdóttir formaður borgarráðs ræsti vélsögina að þessu sinni

landsins verða ekki sviknir um þessi jól frekar en önnur fjölmennt var á hinni árlegu bókamessu sem fram fer í Hörpu um helgina þar fá gestir og gangandi tækifæri til þess að ræða við rithöfunda um verk þeirra barnabókin Drekinn innra með mér er sérstök að mörgu leyti hún er gefin þannig út að hægt er að njóta hennar strax óháð sjón og heyrn þetta er í fyrsta sinn sem að bókin kemur út á pappír og rafbók með þessu aðgengi fyrir alla samtímis börn sem eru heyrnalaus þau geta horft á táknmálið blindu börnin geta hlustað á söguna

þannig það geta allir notið jafns aðgengis ég hvet aðrar bókaútgáfur að fylgja þessu fordæmi í miðbæ Reykjavíkur á fimm metra hár jólaköttur að lýsa upp dimmasta skammdegið kveikt var á honum í dag við mikinn fögnuð viðstaddra eigendur kattarins Grýla og Leppalúði fylgdu honum til byggða í dag hvað finnst ykkur um þennan hæð yfir landinu og blíðviðri en austan kaldi eða frost að tíu stigum

en allt að fimm stiga hiti syðst Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfur hér rétt á eftir Kristjana Arnarsdóttir er með íþróttir kvöldsins Gylfi Sigurðsson var hetja gegn Aroni Einari Gunnarssyni og félögum í Cardiff í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta

Ágúst Jóhannsson þjálfari kvennaliðs Færeyja í handbolta mætti b liði Íslands í æfingaleik í sérfræðingahópi verður falið að koma með lausnir á húsnæðisvandanum og liðka þannig fyrir gerð kjarasamninga framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins fagnar aðkomu forsætisráðherra að málinu flest bendir til að Brexit samningur Breta og

verði samþykktur á leiðtogafundi e s b á morgun Spánverjar ætla ekki að standa í veginum eftir að samið var um framtíð

laun þeirra lægst launuðu duga ekki fyrir lágmarksframfærslu segir félagsfræðingur margar lágtekjukonur berjist í bökkum og glími við fátækt ævina á enda lögregla beitti táragasi gegn nærri tíu þúsund manns sem

í París í dag innanríkisráðherra Frakka sakar leiðtoga þjóðernissinna um að hvetja til árása á franska þingmenn